Ngone na fael, se na tabeat gena ngone fo diahi ena dadi, sorai anggena ge ngone masirete so fato ena, dadi ngone fato laha-laha <noise> ua, anggena ngone na fael se tabeat ge gategena ma sodo ngone sone alumoi